د صحرا ژوي د ژوندي پاته کیدو عمومي تګ لاره دا ده چې نس موړ وساته او ځان د بل د ښکاره څخه وساته. په صحرا کې هر حیوان په دې لټه کې وي چې نس موړ کړی. په خاص بیا وحشي حیوانات چې ژوند یې د نورو په خوراک دی، په دې لټه کې وي چې څنګه ښکار وکړو. د دوي ژوند ټوله د نس لپاره تیریږي، او یو ورځ دوي خپله د بل حیوان په نس کي وي.